אוּלא חַל כַּרְטוּנָה וְבּדָא פַרַק אלקְטַע, קַרָא דַאלִיל, חְדַם בּתַרְתִיב, וְמַתְסְתַעְגֵ'לש, חַסְכּ מְפַק וּבְרַאגִ' וּמְקָאן פִיה דוּא', כל חֻצְוָה תַאכֵּד רַאסְכּ קְבַל מַתְתַבַּת, וְחְדַם מַע שִי וַחַד יְעַאווְנְכּ פִלְחַמְל, וְנְתָא כְּלִּיה מוֹרְכַּז, צַבְּר וַאלְקְיַאס כִּינְגְחּוּ אִי תַרְתִיב.